Takai te'e ore wi i rupa tiara m. amersih sangapa saing kite wu kital kintal kite tando kakai te'e musti kuman kite owu kite en tomangenoaten makoto kakai te'e sua'ne mamersih sengapa sai wo kintal kite ores ne ti'i rakel le to mangaos sikakai 'te'e rakel le pakakas-pakakas tonawu e to kun toa hurang na moderen te to sua'ne mangaos kakai te'e to mamake batrei to mamake stoeom sua'ne mamersih su walei kite meken sangapa kalaloben walei kite tando ores ni ti'i kite to suwanoa wanoa wi mamake kakae tu piniho sukam kampuhan wupihoan tando oneren to piniho palastik wu pi hoan tando kakai sukintal tera pakusa wawianku tu piniho Ondei palastik tando kakai su kintal mayen te'e to kina wawiok wawiaku wi piniho ondei mumu te mumu su pung nyu mumu so pun akel te'e pihoan kakai ores ne ti'i i kite ma tatiara e mamamiho tandowi mamambili kakai sep baya ores ne ti to su gorontalo ka na sini mowawili kakai